الحقيقه ما اشوف هالشي عدنا يعني ممكن اكو بغيغ مكانات ممكن اكو بنسب بسيطه يعني ما كثيغ همه يعني اللي يغيد يتزوج اكيد يغيد يبني عائلة يغيد طفل هيه انو بديهي بس ولو كان ف هيه امور معيشي أو بعد ما مثبت حياتو ما مكمل دراستو ما يغيد هوسه بغاسو يعني هشكل شي